Vakenya vali nende etapia ya vulala, inyanga ya madaraka day vekhalanga alala nivenya khurecherisia raisi alavolakha shina naa alamua shina paka vamanye sha rahisi alavola nende shavore. Alafu vachama ovulala, vembanga lwimbo lwa taifa nivenya kheachikha ipendera lasima paka vembe, vakhupe ifirimbi nova novuranga paka olemba alatii isheria <noise> nivakhamala okhwachikha khandi valakhupa ifirimbi, khachache okhutsya. kata ove khusukuli vamenya nivembanga tsinyimbo tsya taifa amecheso vechisinja amecheso ili vakenya vave nende ilugha ndala. Ne ilugha ya vakenya vachama ni ilugha ya kiswahili, vachema olu oluluhya oluswahili sana khusila luluhya. Wo mukenya omanyilanga khuluswahili na wo munyolo ali omyanyilanga khulusungu lano vakenya vachama sana oluswahili vachema khuva ne shindu shilala tabia yavo ne ndala kiswa- oluswahili lilondakhu vakenya navandu va umoja. Raisi namala yamua kh- khukhole khuri valevlilevalalimana, valakhora alala shinga raisi avolile, baka khula enga lwa mulembe kulivao. Pendera ya kenya, nivenya okhwachikha, <noise> paka vafure ifirimbi, mwime mwisi wumba nimuli, vachiri ipendera sam vachikhanga saa moja, nende saa kumi na mbili khandi nivenya khuinia saa kumi khandi paka vafure ifirimbi, yayinie ependereyo vatsye vavishe, sheikonanga elwanyi tawe eyo nio esheria ya kenya ikhonyelanga.